Lafa hangady tany zany da alay i angady igny da angadia ny tany ze tianao na hatao boribry na hatao lavalava.